Kàɖi bù ú ɖonàa kpla ògòzè. Ògòzè àkpla nɔ́nɔ. Klekle kayi àá mu ògòzè le ùni Jɔ́ wɛ ni ké fɛ̀ɛ̀ bùŋa klekle ùni à nà kɔkɔ ànì bɔ̀nɛ̀ nì ànì bùɖiɖe bàfíà ùni bù ná póɖìníà àɖi báe lɔ̀ku ɛɖí ìkpèsi maké nyo ògòzè lɔ mí ìɖòbi éle blɛ̀ɛ mí ìnɛ lèe. Ùnj kàyi bìa bù ya kíni bùà ulé ùni bù nàá ŋa ògòzè lɔ ì bùŋà bùnaà ŋa ní ì buŋà atu àbua fa kɔ atrɛ̀ kɔ ògòzè lɔ nímo ní bùŋa màwu bùà plémù ulé ùni ù ná mlà ni kɔ butù bɔ̀tù fàkɔ. Kɔbu zé bleè níìlɔ. Gbâ ni kɔ bɔfɛ ti níìlɔ wule yà àá bàni íɖinè le ìɖinè klekle ɖàlɔ ùni bà sí íyi ni kɔ bu kpla. Akpla lɔ, ba bànià eli. Kàyi ù ɖini, ba kpla òɖò le àni; ba kpla osumu éle ànikà, kàɖi óɖò lèeè, nàanyà màakè bu si náàa kpla màaɖu, ɔ̀gɔ̀ni ni nóòklobò, ògòzè ni nóòklobò ùni bà tù bɔ́tù igbɔ butu fà ŋlɔ uga, bɔ́tù màaké, akplabɔ̀tù lɔ bà tú fàŋlɔ uga, bà tù, bàtùni podini òdò, bà tú báàyi bàáyi bàá bàá bà tù bɔ́tu lɔ búá podini ódó ɖɛ́ŋúúú.

Ìgbɔ butu bɔ̀tu lɔ poɖìnì òɖo lɔ wulè ùni bàá kɛ so ògòzè lɔ nìɖe ɖò ùni ba fò gunu bɔri lɔ bùa si. Bɔ̀tu lɔ bùà ɖi lɔ̀ku? Ìgbà ɖíìgbo, ali, bùwo, amànì, ina, nì ìnyà bɔ̀tu uluulu bùà màa bonyo nyo ìnàkpɔ̀, màa bonyo nyo ɔtɔ, ɔ́gɔ̀, ìnyà bɔtù màwu bùa plémù bà nyo néèle, màa ba zi ílɔ plémù nì òJòbò bùa plémù nà nyo bɔtu lɔ éle nì bɔfɛ, bɔfɛ geglea bùà uluulu ùnà nyo bɔ̀tu lɔ bùà éle ùni bàtù anà, màwu plémù buza kà bùnyo ɖèe ŋe, bù ɖéè yize ikùnya kɔ buza bùni ɖèe ŋe, ígbɔ mò maké bu nyo ògòzè ku bù ɖa tu ikùnyà àwakɔ ní ì bùza, bù nà, zò aɖu zo C, bàzà tu ikùnyà akɔ bìà bù nà ze ŋè ògòzè nàá, ɔ̀gɔ̀nì nàá ̀nì nà bà fá ŋlɛ̀ ina nyo, bà tú ikúnyà, bàá zi gbùgbɔ tu ikúnya wanìà. Ìgbɔ bu nyo búni to ùnà kɔà ɖɛ́ŋúú, ú nà fá ŋlɛ̀ ina nyo, bà tú íkúnya anà bú nàá ŋe. Ígbɔ buto ùnà kɔà ɖɛ́ŋúú, ú nà fá ŋlɛ̀ ina nyo. Bà tú ikúnyà àwa kɔbìà bú nàá ŋe, ígbɔbu bàni màawu búá plémú wuléè míá úni, bà kpla ògòzè lɔ kɛ̀nìà so ɔku màa bu dò nàáa kè ikísì lɔ kɔà úni úni nì nɔ́ɔ̀nì lɔ blɛ̀ɛ néèzì lɔ bàá bú nàá nɛ ányi, nì míì bòklobò, úni bà zé hebìà ígbɔ bu ɖèé hebìà.

ígbɔ bu ɖèé hebìà ɖɛ́ŋúú, ígbɔ buɖèé hebìà, bà zó to ùnà kɔbìà onyo amlɛ nyobìà áɖì, oto ùnà kɔbìà, onyo amlɛ nyobìà áɖi ɖɛ́ɛ dò ìyìàsì úni bà, bà tú blíí èzele. Bà nɔ̀ ni kɔ bu zá srà bɔfɛ. Ígbɔ bu srà bɔfɛ wuléè, ígbɔ bu srà bɔfɛ lɔ búá wuléè, alɛnèene úni bàá ni kɔ bu kplabìà so osumuì ku úni bà fè sɔ̀lìmè kása bà féè bà kplià fè osumuì ìnɛ̀ɛ lèe, úni bà fó nyòo ábua íkabi kɔbìà. Ògòzè nà nyó kɔ, ɔ̀gɔ̀nì úni ígbɔ ísí úni bà tú ábua úni kɔbìà ni bìà bu nyó íkabi kɔ bìà, kɔ míìbìà. Úni bà bléè ɔnɔ ɔ̀gɔ̀nì, ni èé ze ni kɔ éfɛ òklózi màa ánèwù èle ámi, kà ɖí ánèzì kɔ ɔ̀wɔ nìà bu nyó ìjɔ̀à lèe nì uku èle, ayubí èle nì ènì èlì èle útè ɛ̀ni áàmi ɖèé feé? Ùni bà bléè ɔ̀gɔ̀nì lɔ elí. Ù nàánàá ze ni ee é èé ze kɔ énà kà ɖí, éènèzì òto ɛ̀ni àámi ɖèé ɖée fè. Ùni bàtù ɔ̀gbè kɔ ògòzè ká, bà bléè ɔnɔà ùni kà nà li ígani ee eyi ìí ze sònìà éyi nì ìɖubi éle ni kɔ eyi nì ɔ̀fɔ̀ni àámi kà nyo anikɛ̀ òzè nɔ̀nì òto ɛnɛ̀ àámi ɖɛɛ ɖèè fe àá nì ùku ìyì, ènì èɖi èle uku éle, ifa èle nì iku zi ŋòà èle plèmù maà, à baà nyo. Ìgbɔ bùni nɔ elé ùni èJìJì nàá ze ènìèɖi èJìJì nàá ze ùni bà kpalí bùni ìŋòwà lɔ ɔ̀lɛ̀ ùni bà tù àbua kɔ ɔ̀gɔ̀nì lɔ ni kà nyo ikabi kɔ ògòzè, ìsikpɛ́ kà nyo ìkabi kɔ ògòzè lɔ ùni bà tù ìsíkpɛ̀ ùwanì kɔ ògòzè lɔ ùni kà nà nyo ìkabi kɔ ɔ̀gɔ̀nì lɔ. Ùni ígbɔ bàni eli tè yàà bùù bàni òɖòle àni nì osumu èle àni.

Kàɖì búù bàni kìni ulé, Kàɖi bù ú ɖo àkple inɛ lɔlèe ulé ùni ènìèɖì nà la ùni bùmòti bà nɔ̀ni ísùgà blɛ̀ bɔ̀fòni ìsùgà, Àkpéssé lóo, iblè mòti èJìJì nì àka òso nì ènìèɖi hòò tè bù ná kpla bìà kɛ̀ nìà so ìnɛ. Bɔfɛ ìyeye, ikùnyà èŋè, iblé àfɛ, ùnà òto ùnà zì ŋà so ɔ̀lɛ̀ ɖɛ́ɛ́ ƒò ɖò uyegbé, ìgbè màwu mò báàa zo aɖu zo to ùnà ɖɛ́ɛ́, bù ɖèé ɖi èni, oto èkù aboné kɔ ŋòniyà esoso èJìJì awu ɖɛ̀ɛ̀ yà bù kpla ògòzè lɔ kɛ̀nìà so ɔ̀gɔ̀nì lɔ ɖò ɖàlɔ ɖɛ̀ɛ̀ té bàà fɛ lɛ ɖi bìà nyo ínɛ̀ ùni bùnà tè ù nyo ìnɛ lɔ lèe ɖɛ̀ɛ̀ tè bà bìlĩ biso bìà tè ya bù kpla ògòzè lɔ kɔ ògɔ̀nì lɔ tè yà èkù ye. <hesitation> A, ehefɛ lɔ nì ihehé lɔ tè yá ùú jégɔme nànyiɖe màaɖu nànyiɖe màaɖu bú nànyó ínɛ lèe eɖì ènì ú nà nyó ògòzè ògòzèlɔ nà nyó ɔ̀gɔ̀nì lɔ ku ɖɛ́ɛ alɛ nà nene tè yá ìyìjɔ̀à lɔ ɔ̀ɔ jégɔme mɔ́ɔ̀gbè lèe, ani ígbɔké Ájafáa nɔni, kíni kíni sú ògòzè nàáa bìso áka níɖe ní nì mo si, òfò kùnyo nɔ́ɔ̀nì úni búni ìŋòwà lɔ bú nàá banìi íɖigbo bú nà ɖí íɖìkà ɖìigbo yá kíni lɔ bùú jégɔme míì bu lá mɔ́ɔ̀gbè lèe ɖáàlɔ úni bú nàá wulì mò màabu hefɛ. Bògò ìkísì nì ájafá nùwu ènù. Elí úni ká nɔ nì ògòzè é bìsòo nɔ́ɔ nì sì, níɖe nì nìmo si kàá kɛ fò kùnyo nɔ́ɔ̀nì kɔ búnì nìà ɖèɖè, kɔ búni nìà ìŋòwò kɔ bìà bú banìi íɖìkà ɖìigbo kíni ɖì iku màa ɔmi fíà sònìà à màáa nɔ sònìà ògòzè àkpla íɖì ìló bó lèe nèémɔ̀bù.